það gæti stefnt aðild Íslendinga að evrópska efnahagssvæðinu í hættu að innleiða ekki þriðja orkupakkann að mati fyrrverandi forseta EFTA dómstólsins Bandaríkin hafa hert refsiaðgerðir gegn Íran eftir að stjórnvöld í Teheran tilkynntu að þau ætli ekki lengur að virða hluta

þeirra og stórveldanna frá tvö þúsund og fimmtán rekstur Arion banka er góður segir starfandi bankastjóri þótt hagnaður á fyrsta ársfjórðungi sé rúmur helmingur af því sem hann var í fyrra hann segir fall WOW og dómsmál Valitors hafa skammtímaáhrif lundar sem eru komnir alla leið frá Kína eru nú sestir að í Hrísey vonir standa til að þeir fjölgi ferðamönnum þótt þeir séu úr plasti önnur æfing hatara á stóra sviðinu í dag var samkvæmt áætlun að sögn forseti EFTA dómstólsins segir að það sé sennilega of seint fyrir Ísland að innleiða hann ekki fyrrverandi forseti EFTA dómstólsins kom fyrir fund utanríkismálanefndar í morgun

samdi álit fyrir utanríkisráðuneytið þar sem hann greindi hvaða áhrif það hefði

Ísland neitaði að innleiða þriðja orkupakkann fulltrúar allra stjórnmálaflokka mættu á fundinn nema Miðflokksins en formaður flokksins hefur sagt þriðja orkupakkann stórhættulegan til stendur að Alþingi greiði atkvæði um hann fyrir sumarfrí

hann segir að Ísland hafi haft tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðunarferlið við orkupakkann en ekki beitt sér gegn honum á neinu stigi málsins Gunnar Bragi Sveinsson var utanríkisráðherra þegar umræða um

hann segir að ef Ísland innleiðir ekki þriðja orkupakkann verði líklega virkjuð tiltekin grein e e s samningsins sem leiðir til frestunar á gildistöku viðauka við e e s samninginn meðan leitað er samkomulags um úrlausn sem allir geta sætt sig við engin fordæmi eru fyrir slíku hann segir jafnframt að Ísland hafi skyldum að gegna við Noreg og Liechtenstein vegna samstarfs þeirra um e e s samninginn gagnvart Evrópusambandinu

að fara yfir kosti og galla þriðja orkupakkans hafi þó afleiðingar það þarf að hugsa vel hvenær eigi að nýta þennan öryggisventil það var unnið að innleiðingunni í bankastjóri Arion banka segir reksturinn traustan þrátt fyrir að hagnaður á fyrsta

hafi dregist saman um nærri helming milli ára áföll vegna WOW

og Valitor séu skammtímavandamál hagnaður Arion banka á fyrsta ársfjórðungi var einn milljarður króna en

tíma á síðasta ári var hann einn komma níu milljarðar arðsemi eigin fjár á fjórðungnum var tvö komma eitt prósent en þrjú og hálft prósent í fyrra og arðsemi eigin fjár að Valitor undanskildu var á fyrsta fjórðungi ársins sex komma tvö prósent en var fjögurra komma átta prósent tvö þúsund og átján bankastjóri segir að reksturinn sé góður þrátt fyrir verri afkomu reksturinn

fer batnandi við horfum mjög mikið á það sem við köllum kjarnastarfsemi og við sjáum að okkar kjarnatekjur eru að aukast þá erum við að tala um vaxtatekjur

sama tíma og kostnaður er er óbreyttur frá frá fyrsta fjórðungi í fyrra þannig að grunnreksturinn hann gengur ágætlega fall WOW og nýlegur dómur í WikiLeaks máli Valitors hafa haft slæm áhrif á afkomu bankans

fremst skammtímaáhrif þessi mál gera það að verkum að hagnaður fjórðungsins er lægri en þegar við lítum yfir lengri tíma horfum á markaðsvirði bankans þá er það kjarnastarfsemin sem sem ræður nánast öllu þar um Stefán telur að áhrifin af gjaldþroti WOW séu að mestu komin fram en öðru máli gegni með Valitormálið þar er stjórn Valitor enn að velta fyrir sér hvort hvort eigi að fara í áfrýjun eða ekki að endanleg niðurstaða þar er ekki komin hún er

utan þessi tvö mál hafa önnur tvö komið illa við afkomu bankans annars vegar gjaldþrot Primera

og ekki síður gjaldþrot United Silicon í Helguvík Stefán vill ekki kalla þær ákvarðanir dæmi um rangar ákvarðanir og illa ígrundaðar

það er bara þannig í bankastarfsemi að það er alltaf ákveðin áhætta

við reynum að vinna eftir eftir mjög öguðum ferlum við höfum auðvitað verið að reyna að bæta þá ferla en við verðum að gera okkur grein fyrir því að bankar bankar munu aldrei komast upp með að tapa aldrei á útlánum aðspurður hvort til standi að fækka útibúum og starfsfólki til að draga úr kostnaði segir Stefán það ekki standa beint til langt hafi verið gengið í að fækka útibúum og smækka og staðan þar sé góð þá skipti tæknin sífellt meira máli til stendur að fækka bensínstöðvum í Reykjavík um helming

næstu sex árum borgarráð samþykkti á fundi sínum í dag meginlínur og samningsmarkmið fyrir viðræður við olíufélögin til að ná þessu markmiði Dagur b Eggertsson borgarstjóri segir í að í staðinn komi eða önnur starfsemi á þessum lóðum skilgreindir hafi verið hvatar fyrir olíufélögin til að hraða þessari umbreytingu í samvinnu við borgina

verði heimilað að láta skipuleggja lóðirnar upp á nýtt í forgangi verður að fækka bensínstöðvum innan íbúðabyggðar Bandaríkjastjórn ætlar að herða refsiaðgerðir gegn Íran eftir að þarlend stjórnvöld

sem skrifað var undir tvö þúsund og fimmtán óvíst er nú um framtíð hafa hert refsiaðgerðir gegn Íran eftir að stjórnvöld í Teheran tilkynntu

í gær að þau ætluðu ekki lengur að virða hluta þeirra og stórveldanna frá tvö þúsund og fimmtán nýjar refsiaðgerðir sem beinast að mikilvægum koma til með að hafa mikil áhrif á efnahag Írans þá hafa Bandaríkin sent flugmóðurskipsflotadeildina

og sveit

myndir náðust af flotanum fara um Suez skurðinn í dag Íranar gáfu aðildarríkjum samningsins sextíu daga frest til að draga úr refsiaðgerðum Bandaríkjanna í yfirlýsingu frá Evrópusambandinu Bretum Frökkum og Þjóðverjum í morgun var öllum úrslitakostum Írana hafnað og þeir hvattir til að standa við samninginn

Rússa söfnuðust saman á Rauða torginu í Moskvu í dag til að minnast þess að sjötíu og fjögur ár eru liðin frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar

sigurdagurinn er haldinn hátíðlegur í mörgum löndum Evrópu áttunda maí til að minnast sigurs bandamanna á Þjóðverjum þennan dag skrifaði Karl

þáverandi leiðtogi Þýskalands undir

fyrir hönd Þjóðverja þegar uppgjöf Þjóðverja tók gildi var kominn níundi maí í Moskvu og því halda þjóðir í austurhluta Evrópu upp á sigurdaginn á þeim degi rúmlega þrettán þúsund hermenn tóku þátt í hersýningu á Rauða torginu í Moskvu en yfir tuttugu og sex milljónir Rússa féllu í átökum Sovétmanna og Þjóðverja á árunum nítján hundruð fjörutíu og eitt til nítján hundruð fjörutíu og fimm

aðgreining hefur aukist á síðustu árum hér á landi skólar og borgar og bæjaryfirvöld gegna lykilhlutverki við

sporna gegn þróuninni þetta kom fram á ráðstefnu um stétta og aðgreiningu í skólahverfum borga sem haldin var í Ráðhúsi Reykjavíkur í gær á ráðstefnunni var rætt hvernig skólahverfi borgarinnar hafa þróast með hliðsjón af bakgrunni foreldra það sem hefur breyst á síðustu árum er að félagsleg efnahagsleg og menningarleg aðgreining hefur aukist með neikvæðum afleiðingum það er

óeðlilegt að það birtist með einhverjum

hætti í skólastarfinu en við höfum líka aukið menntunarstig foreldra en það dreifist mjög ólíkt á skólana til dæmis voru þrjátíu prósent foreldra með háskólamenntun nítján hundruð níutíu og sjö en

aðrir hafa ekki slíka flóru innan sinna raða rannsóknir hafa sýnt að menntunarstig foreldra hefur mikið að segja um þátttöku sjálfstraust og námsárangur þegar þú ert kominn með stóran hóp nemenda sem býr við skert kjör fjárhagslega eða félagslega þá ertu um leið að útiloka þá frá ýmsum möguleikum á tengslum við samfélagið og lýðræðisþátttöku og það er líka mjög alvarlegt ef að við erum komin með hópa sem að búa við mikil forréttindi og við söfnum þeim saman í skóla því þau eru mun líklegri til að og þau þurfa að læra að lifa með ólíkum hópum fólks og

að lifa og læra með ólíkum hópum fólks það sem borgin getur gert og hefur verið að gera er einmitt að tryggja það að í öllum hverfum í þeirri miklu uppbyggingu sem stendur yfir að þá sé grundvallarreglan um blandaða byggð númer eitt tvö og þrjú og það hefur verið undir forystu borgarstjóra af miklu afli þrír mánuðir eru síðan Jón Þröstur Jónsson hvarf sporlaust í Dyflinni á Írlandi bróðir hans segir að enn hangi víða veggspjöld með myndum af honum og rannsókn lögreglu

sé enn opin þótt ekkert nýtt hafi komið fram fjölskyldan hefur opnað vefsíðu til að vekja athygli á leitinni

þegar hann fór af hóteli í Dyflinni höfuðborg Írlands hvarf hans vakti mikla athygli umfangsmikil leit var gerð í borginni bæði með hjálp sjálfboðaliða og björgunarsveita þá komu bræður Jóns Þrastar fram í sjónvarpsþáttum þar sem fjallað var um hvarfið Davíð Karl bróðir hans segir við fréttastofu að fjölskyldan heyri enn reglulega frá lögreglunni ytra en engin skipulögð leit sé

fáar vísbendingar hafi komið frá almenningi málið hafi sumsé róast mjög lögreglan hafi lítið til að vinna úr en rannsóknin sé þó enn opin fjölskyldan og sjálfboðaliðar hengdu upp um sjö þúsund veggspjöld með myndum af Jóni Þresti í Dyflinni og víðar Davíð segir að veggspjöldin hangi enn víða uppi en þau hafi þó ekki orðið til þess að nokkuð nýtt hafi komið fram um hvarf hans síðustu mánuði lundabyggð er nú að verða til í Hrísey þessir lundar eru þó heldur óvenjulegir því að þeir koma alla leið frá Kína í Hrísey eru yfir fjörutíu tegundir varpfugla en enginn lundi ferðaþjónustufyrirtæki reyna nú að vinna bót á því og ætla sér að lokka lundann til eyjunnar með því að búa til lundabyggð fyrir rúmu ári sendu þeir uppstoppaðan lunda til Kína og báðu um eftirlíkingu nú er sendingin hingað komin

við erum með nokkra staði hérna í eyjunni þar sem við ætlum að

koma upp svona plastlundabyggð og hér erum við í dag bara til að planta þessum

hugmyndin kviknaði fyrir tveimur árum og að verkefninu standa hvalaskoðunarfyrirtæki á Hauganesi og Dalvík í samstarfi við Hríseyinga vonir standa til að tálbeiturnar lokki lundann til að setjast að í Hrísey það styrki stofninn og geti orðið lyftistöng fyrir ferðamennsku þar þetta er sannarlega vinsæll fugl og við finnum það í hvalaskoðun hjá okkur að það er mikið spurt um lundann þá látum við okkur dreyma um að geta boðið upp á þetta myndi verða partur af gönguleið í Hrísey ég held þetta sé allt til bóta og skemmtunar þetta er langtímaverkefni og er ekki búist við árangri fyrr en í fyrsta lagi eftir þrjú ár það vekur þó bjartsýni að svipuð verkefni hafa tekist vel bæði í Noregi og Bandaríkjunum en það eru ekki einungis tálbeiturnar sem eiga að laða lundann að næsta sem

eitthvert fallegt kall frá lundanum og koma því á spilara þannig að hann geti heyrt frá sjó eitthvert kall frá landi það virðist hafa hjálpað líka og ætlið þið að gera holur fyrir þá já við ætlum að búa til nokkur herbergi og íbúðir handa þeim og sjá hvort það hjálpar ekki til

tel Aviv á blaðamannafundi sögðu söngvarar sveitarinnar erfitt að semja lag sem inniheldur ádeilu en er á sama tíma innan reglna keppninnar Björg Magnúsdóttir er í tel Aviv björg hvernig hefur dagurinn gengið fyrir sig í dag það er langur dagur að er aftur kominn með sleggjuna

var spurður út í ýmis málefni

pólitískur en sá fyrsti þeir

kemur svo margt í ljós

að taka þátt í Eurovision

þá að veðri veður breytist hægt og lítið þessa dagana á morgun má því áfram gera ráð fyrir éljum norðan og austanlands en veður verður öllu bjartara í öðrum landshlutum

verður væntanlega átta til níu stig og þá á suðvesturhorni landsins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

annan daginn í röð var dramatíkin allsráðandi í meistaradeild Evrópu í fótbolta karla í þetta skiptið vann tottenham ævintýralegan sigur á í Amsterdam körfubolta náðu forystu í einvígi sínu gegn

er að flýta oddaleik hauka og í b v á Ásvöllum á laugardaginn um hálftíma sigurliðið mætir Selfossi í úrslitum Íslandsmóts karla í handbolta það gæti stefnt aðild Íslending að evrópska efnahagssvæðinu í hættu að innleiða ekki þriðja orkupakkann að mati fyrrverandi forseta EFTA dómstólsins e s b geti orðið hart í horn að taka Bandaríkin hafa hert refsiaðgerðir gegn Íran eftir að stjórnvöld í Teheran

tilkynntu að þau ætli ekki lengur að virða hluta þeirra og stórveldanna frá tvö þúsund og fimmtán rekstur Arion banka er góður segir starfandi bankastjóri þótt hagnaður á fyrsta ársfjórðungi sé rúmur helmingur af því sem hann var í fyrra

og dómsmál Valitors hafa skammtímaáhrif lundar sem eru komnir alla leið frá Kína eru nú sestir að í Hrísey vonir standa til að þeir fjölgi ferðamönnum þótt þeir séu

úr plasti þessum fréttatíma er lokið og nú er komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi